Iao aloha mahita hoe gn'andro fahampanzaka io avao e tena mampilamigny raha satria demokrasia ty e, mizaka aby gne mola, gn'olobe, gne zaza, gne viavy, tsy managny raha raiky hizoroagny zany fa da samy mizaka aby gn'olo da eo anao very anao, sy hitanao hoe ino gna'anigny mety.